ཐ་དེལེད་སྟུར་ན་ཇུས་ཏ་དེ་ཧེཁེན་མེ་དེ་འགྱུར་ཀི་ཟམས་ས་ཐ་གི་སྐོར་ལེས་ལ་བསྒུལ་སྐྱེན་འཚོལ་ཚུལ་ཡ་དེའི་གདལ་ཁཆའ་ཐོ་ཐུ་པ་ཨ་དེམ་ཟམས་ཀེ་ཕོ་ཅི་གཙོ་གཆོས་ཧེང་པོ་ཐ་ས་བྱིན་ཧེང་པོ་ང་གི་ཧ་ཁོ་འཇུག་འཇེ། ང་གི་དེ་ས་སྒྱོང་ཀྱི་དེ་ན་ཇུ་དེ་ཧེཁེན་མེ་ཀེ་ཕོ་ཅི་གི་ཟམས་ན་ཐོ་ཧྱིམ་ཤྱའ་ཨ་དེམ་ཀེ་ཕོ་ཅི་བྱིན་ཧེང་པོ་ང་གི་ཧ་ཁོ་བོ་ཨིན། དེལེར་དེ་སྟུརཀི་ན་ཇུས་ཏ་དེ་ཧེཁེན་མེ་དེ་འགྱུར་དེ་ཡ་ཟམས་ཟས་བི་ན་གི་ཐོང་འཇུག།